Liddi do naftira bileeje majum ngam vulugo ha ndiyam, bileeji liddi kanjum on vallata dum ha nder ndiyam ngam dum dogga ko dum dum wancha nder ndiyam ngam tefugo nyamdu ha mayo.